<noise> Pa'aleba boi mɛ, nɛɛsi duma bɔna, dɔgeta duma bɔna, di dugereba bɔna, lɔa tukereba bɔna, penta duma bɔna, kanpinta duma bɔna, sɛba n piiseri bɔna, gãkereba bɔna, lawyer duma bɔna.